Güenu, comu izi'l cantal, lo que'ai de hazel es juegal al poker col tu ordenaol, no lo conocis? Creu qu'es un cantal almericanu peru la vessión en español. Güenu, pendi de si ai gravidá o no ena navi, i pueis aprovechal pa hazel o deprendel cosas que alogu pueas hazel ena tierra. Afinal, si lo que hazis es namás leyel pos tamién te vas a aburril. I tamién devías de hazel exerciciu por mó dela atrofia musculal.